Húmundaġatiakia źírẽlomuśemúlu múlu tamihããkadime síźimieźoeliimi hããkadimeḃa muḃaalenereŋ. Mata ótiho ohandeġamieŋema ñabaniɭebo areḃaźipuo. Nuġuɭoġanaalo tíriġaźulanuḃuṗoreṗos. Naġadieḃa, koeriŋe. . Wamonumuriŋemi momiimiġaźumbuɭoġatia mominiġaɭoamitan ímieṗ, atiakatia níhoẽhe moimiġaɭo ahãarẽheġadime, atiakatia níhoen nireŋ. Italu, níliḃádubadu, wamoefiaya, níliḃádubadu níremboo. Oriŋu ímieḃ ifiaĩ, nírẽbadubadu.